Minkaa mi wiyyan rawaandu ladde. Sabi rawaandu ladde ana wara neɗɗo ana ñaama ɗum honono ñaamirta daabaaji keddiiɗi ɗii ni. <hesitation> ndoɓɓu duu won hen. Kañun duu ana wara neɗɗo, ana ñaama ɗun. jonkaa daabaaji kuurɗi ana ngorri non. <hesitation> <hesitation> Ɗii ɗiɗi ni hŋkkillŋn waddi jooni.